أنا نفضل يعود عدي القدرة على الانتقال آنياً وفوراً، فهذا <hesitation> يخليني ما نحتاج حتى <hesitation> وسيلة نقل، السيارة ولا الطيارة ولا أي حاجة. نحتاج ظركا كون تنفحلي نروح لل <hesitation> نروح للمالديف نروح للمالديف تحتاج، ن-تنفحلي نروح للماريكان نروح للماريكان فوراً. مش كيما القدرة على قراءة العقول، فهي انتهاك أول حاجة للخصوصية، مسألة أخلاقية، وثانياً <hesitation> تلقى <hesitation> تلقى روحك تشوف في أفكار الناس وهذي حاجة مش مليحة.